Faa tawee ana jiiɓondira seman e njaareendi, e kaaƴe, e mo'ina beton. Ɗun duu jon kaa ɗun laatiima masiŋ faa tawee ana yaawa ɓurde junngo e hoore muuɗun. Ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. <hesitation> Saa ƴeewi banngal faamu an min ka, <hesitation> non nii woni no paamirmi ɗun.